Pe primma cösa vaggo inte quarche scito in sciô in sce internet pe informâ quarche scito turistico pe informâme, dapeu vaggo à cattâ i biggetti da quarche parte, ammio a carta topografica pe savei donde anâ e dapeu piggio i mezi.